<noise> ja nadaava'ando ja kajndo kodi de'en kujo nixuukajndo ndee jana'a iia nde'en nde'en xi jiaa ku ja io ku ñuundo i'ia te niiya'a ninakune'eu in tiempo te niixeé aceitete aceite ja ni kunun vitnaa ndiaa te ayii tate tekuexi kodi aceite kuja dakadude chinakinde daande'ede ntiutia'ade ndiaá ko aceite jako nde'e jana'a xideen ni xuukajndo nde'en inkaa uunikade io te xeexinde'en jako aceite kuju xej ndiaade vitnaa.